انت ممكن بس بتحس بالتوتر عشان انت بتحس أن كل الناس مركزه معاك وان الناس مشتتاك لا خليك واثق في نفسك وخليك قادر تتحكم وتعبر عن اي حاجه جواك من غير خوف أو توتر أو قلق لأن كل الناس مركزه في هما بس ومركزه في حالها محدش هيركز معاك للدرجه الي انت متخيلها